Ngologuli woli gatiro walla ndelturu cayiyi, walla kla cikayero jayiya ndelturu cikala klan totoyiru tidi woli, kura tunu. Ti taye ti taye koreye Ngollongulitaye ti ta jilijili. Ngolonguli jili jiliyea coron lalaro kurawo, bingu n, kurkudingu n yindi gedegede ekedi. Wette botiye diye ti ti awo kam futalan ti talka. Botu kam ndoku koro dilinye diye, ti gaayo jilijili. Botu diliye, dilingun nde hartayikoro, botu coro ngoroye sidaye kam ndoku koroye, awo kammiyi jiya ye ji, kammiyi ji ba- ye. Kammiyi biri jiya botaro yimmiyaye birea ji, da do tamiyido jimia ye ji, ñamdo do yimia ye cayi, danguyi ciliya a la ngolonguliye laso, bofi laso, awo gili awo gili ekediya ceyi jeyi. Kureye kiri ye diye ti kamma kambe diye. Ti ngoron deyi, ti ngorondeyia adi ala yimia ji gumbu andiyi biyeyiadi ji awola kuna ca jili botiye kuna botiyedi gulkina, awo la kuna andiyi beyeyi ba wa ji, dilin bo, ti kamma kambe ro koro, kirinum wolin ngotturu ngonum fandan yiralliya ndoku fanumman deyi. «unitelligenment» Ti awo gedegede kadaa kurum kida, ti boruwu fadaro yiyiyaye ciyi woyi, Bundo, kaninum tamiaye cadu cinefu ñi, anum la jili mbarayede de meaye ti ceyi, njuwu fandui. Wette Kiri ti kamma kambe ye, kamdo furaturu ye, kanunbo bo ti koro ye. Kiri awo gedegede kadaa kida, awo ngayo manatu dayi bo. Bundo ngoro kani ko, kania adi, adi andiyi lando kidayi, kanni adamnganayi, kani lando kida. Kani kurma adi andiro tiyingun kuna kindilingu, tiro allayi allusa ta adinro ampa wo tiyinga coron ñammbe ye diye, da- ye diye, kesi ye diye, ñamnga lan coron kindawu ye te, ladum klan ampati ye, adi gundo kaniye a niyima konga ngu kosu. Karafinguye andiro niyima, karafi kaniya dangu kuruma ye andiro niyima, da ta kuna rima adi sila duduru fuwuda ye yammiyi cederu caradu klan ambateyi, a la gundoye te. Kaniyi kundulingu ye ampa, nangan coron na wawudu bo. Diyin ko, diyi ti eyinguye kaniyedi, ti lakin kaniro woli kurawoye, kaniro kitirawo ye, awo kuna tiyi kaniyaro kike ngulkinaye di, tiyi diyimanbe diye. Diyin eyigiye gulkinayedi klan kanin tin do, ti klan daniro walca ti woli daradjawo, tiyi kaniawa daradjan koyi. Wette angu koduwubean gaayo ngulkuna adi bes angayo yisawu lanne koro. Koro ko, koro kuna kurma adi tiyi dina nansadin do ngayo kanin ndaku kuro, talka ye, klaro baye ye, ande la lanne ye, incinde wa tere ye, kulondewa ti- n bareneye, udurndero walca lade koneyi ye, kiramro walca yifum ngonim ye, koroyi tingan ampa andi futalan klangan fandeya ngu kosu do, ti nguna ca diyiso, kaniso gulkinayedi do ti didiri bo, adi kuro, bami ye, yarenum lani ye, kidanum tamia klan incinum wayi terum goni bolacoron Yo kulonumma barenimi adi kida koreye. Fur ko tiye koroyedi kuna ampa kuna kuroye gulkina tiye tiyingan diyedo, ti furi n koro ndo fur bilwo, gusunguwayi guwu, kororo gursunga guwo, na laro timirowalca ye kororo ti lettawo, kida kuna kulo bareye gulleyawaye tiyi kororo bareyiwo, tiyi kororo kurawo ye, kuruwo ye, kurowo ye, ñandawo ye, a gedegede kada tiyingan koro ngayo kartu dayi bo isawu lanbe koro. Fie ko, fie adi jowuro ngila, fie eyiro ngila gulliya, ñambe te, da- ye te, karafi ye te, yo gursu ye te, klarowa bami, fie kurma adi tamia bingan klan yadun kulonum ye bareni, soriro walca bamuwayi naro timiyi, andilan nima kada kida. Fie koyiya ko gela diyenan gela di tiye fiero kuawo ye, ampanga fieyaro nguwo ye, eyi ampanga fieyaro ngufuwo ngulia gela ti gursunga, gursu fieyaro kosu gelia fandun bamu yiraliye nefiyearo walca eyinguye awo tedi gulkina yedi dangu n Yo ñamngu n, gursu n, soriyiro walca klanro bamu timi ye, leta ye, bundo awo orgowu kuroso, koroso, fiesoyi goyi baso ngayo tiyi goyi. Aa awo kuna darkina ngayiro, awa ngayiro ti bilwo, adiye diye bundo, mowon diye, mowo di adi ti kama kambe tunu, mowo di dilin koro, tiyi a kam futalan nima la niyi fandum kla nimati di kuna minde yammayi kaltananga goya caladu klan nima cawadi bundo, tiyi kundulo kolosan, kundulongu momma di adi yammayi dawanja cika giri nangado nja codu cataku ceseyi, wette mowon andiyi lardu kende adin Mowon di andiyi nimangu adi fandenuwa adiro loro, kulondeye jifi, girayi kirddasea kamwa ceyiye tayangaro tumbo ye, rimea ta cunniyi wasu ye, adi mowan, lakin mowan ti adiyi andiyi lande tunu awo diliye nuwa yam langede sede ta dowiyi. Yam lardu gede tuwa kende mowon kurma ta kayingede fadan langende kada ye, klaro jawa sorceyi ye angide lalatceyi ye, adi mowonbe halgu adi kuna kuridiya mewu cunga jewunayi halngide